Ранги сиёҳ рамзи асрор ва қудрат аст. Он маро ба шаб ва фикрҳои амиқ мебарад. Ман онро бо шевоӣ, ҷиддият ва ҳолатҳои расмӣ пайванд медиҳам. Сиёҳ ҳамзамон метавонад рамзи ғам ва нороҳатӣ бошад. Аммо он ҳамеша пурмуҳтаво ва таъсирбахш менамояд.